O pos nah nequehtus pos alamejur yenun cucua. u alamejur porque ya neh pia edad, cualquiera cosa. nah ya nechmahtia, cualquiera cosa, por eso ayecmo. nehneque coninias, porque un cualquiera pues. nichmahtia las cosas de por sì.